ان انا انا نفضل ان نكون عالقة ف جزيرة مع عدوي اللدود. مش بمفردي خالص، ليه؟ لان انا ممكن انا وعدوي اللدود دا انا وهو لما نكون عالقين في جزيرة ممكن نتفقوا مع بعض، ممكن العداوة دي تتحول الى صداقة، انما بمفردي مين هينقذني؟ لكن لو احنا مع بعض ع جزيرة ممكن ننقذ بعض، وانحاول ان احنا مثلا نونس بعض ف فترة العلقان لحد ما حد ييجي ينقذني، وممكن العداوة في الموقف الصعب دا تتحول لصداقة وصداقة قوية كمان.